أعتجد أنى أفظل الجدرة على التحكم في الطجس، السبب هو إنه التحكم فى الطجس يعطينى ال-يعطينى الجدرة على التأثير في البيئة من حولى بشكل كبير، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على حياة الكثير من الناس، مثلا أجدر أرسل الأمطار لمناطق الجافة أو أسعد بتخفيض العواصف والأحوال الجوية الجاسية، كمان الجدرة على التحكم في الطجس تفتح أمامى فرصة للت-لتغيير الأجواء والمزاج.